Pues püt, ansor makiej a veces mismo bakiej bansor, a veces ambillallej a veces atsambayej, a veces siñej omeatsüj pues ajpey a shimalley, aluk palley akier uw ambuw doñinguey ajbuw ninguien, ambuw pues tokey modo ajlock püt ajmüt ajlock yow aj mandej minaj am tinajiet a veces awia nish sapiish, amba jüy jüy mijkej pues, añien mi ñiñey ñi ajgu guej mojkuj ajkej ajolliw, tokey moda arang püt ajlock ijier iend, ansor waküsh, apeshahkür wakush, ajkej a persow amballej sow, pues ajguey meawan narang püt ñu tamba anop püt, majier iend parcudaj ajmajmuelt, kej wakush kuej kej ñipelan mañej kuej ñiw, pues por es ajpar, atam mi kojts anop püt majieraj tiel indiejmax, parma ajier parman dor sow, parmam kej ñimakej pues ñinguey de ni majier iend de unguiejts aj par anop püt